Adat toma indonesia ne ena dofu, dofu kiamat, duga ngom tomaa tidore re ngone na adat ge sema salai jin, sema taji besi, sema baramasueng, sema kololi kie, sema joko uku, sedaba sema yali ena maronga leso bada.